نهار كامل كنبقى شادا فالبورتابل ديالي، أو داخلا ليه. يعني غالباً كيكون عندي وقت طويل قدام البورتابل ديالي ، وقدام Pc